Ny lasopy tena fanaonay aty moa izany de ny lasopy legioma, ny fomba fabaovana azy: maka ovy, karaoty, haricot vert a ary voatavo, ireo no afangaro andrahoina, de avy eo asiana hena de vita ny lasopy legioma.